Nkyɛ mebɛpɛ dɛ mubotu kwan akͻ ekyirkyir a obiara nnkohu me kyɛn dɛ mɛtsena atsenae a mowͻ wͻ ber a obiara mmfa n'enyi nnhu me. ͻba no dɛm a, marankasa no, obiara nnkohu dɛ ͻbra rokͻ do anaa ͻbra ronnkͻ do. Na obi so onnhu wo no, obotum ͻabͻhwehwɛ wo na dza ͻpɛ dɛ ͻyɛ biara no, ͻdze ayɛ wo. Na mbom, sɛ metu kwan na minnyi beebiara wͻ beebi a nyimpa bi tse a, dɛm nyimpa no nnhaw noho mmbͻhwehwɛ me.